Mi wiyan mo ''giƴan asetti kaa wanaa fay huunde. Ɗun kay yoppir non. Fati jaatoro ɗun huunde fey. Aɗa waawi du heɓde ko ɓuri mo goɗɗo kasen. O jaɓan. Giɗo maa kaa salantaako ma. <hesitation> Oo hakkille saa hollitii joomun, <hesitation> ne haani yiitan."